Nangwu̱ mu̱ kiye de̱ bi ke̱lle̱ mo̱ nkwang nyi̱mki̱n kwang ko̱ na ke̱e̱bi̱ nyi̱mki̱n di̱ na ke̱e̱bi̱ sobkin di̱ mi̱ nyi̱m bu̱ ka kuno bwe̱nne̱ di̱ ko̱ dure nyi̱mki̱n di̱ yo̱o̱no̱ mu̱ bi̱yo̱ be mu̱ faa ye̱ funung bwe̱ndu̱ mi̱ a mune ko̱ nƴi̱ yim na mu̱, mu̱ ka di̱ bikkel me̱ ke̱e̱di̱, mu̱ kuwo di̱ shi̱ kwangdi̱ le̱ nyi̱mki̱n, kwangdi̱l sobkin wu̱ ni̱bi̱ nye̱ so̱ nyi̱ lame̱ fang <hesitation> nyi̱mki̱n ke̱e̱di̱ kiye so̱ kaane̱ so̱ nyi̱mki̱n di̱ shi̱ bumnyacca le̱ yim ne̱ te̱ti̱me̱. Diyen na ke̱e̱bi̱ nyi̱mki̱n di̱ ma mi̱ bwang tu̱u̱ mi̱ mbwang a munsho̱, <noise> din kar tu̱u̱ ni̱bi̱ maasha dur te̱tɪme̱ ko̱ ni̱bi̱ lam shi̱ ti̱ng so̱ ka kadi̱we̱ di̱ bwang na nyi̱mki̱n di̱ nyi̱ yon rime wu̱ nyi̱ a munsho, diyen du̱ro̱ na nyi̱mki̱n ne̱ ma yaa me̱cce̱l she̱ kam kunsule, diyen du̱ro̱ na nyi̱mki̱n ne̱ saa ke̱lle̱ she̱, yang nsaa sha a bwatti̱re̱ we̱l fang she̱ni. Nangwu̱ fangki Suleimanu nkiye a kam ke̱lle̱ Yamba so̱ taarkel Yamba di̱ shi̱ daku̱m kaba e̱ nyi̱mki̱n du̱ro̱ mangke̱ taarke̱l Yamba nƴi̱mki̱n mangke̱ dur she̱ nyi̱mki̱in kwang kam ne̱ ke̱e̱di̱ mi̱ kiye bur re mi̱ so̱ cii mwi̱ye̱ na ti̱me̱ ye̱ mangke̱ nang nyi̱ nu̱ba Maa nyi̱ kati̱ nai̱, nyi̱ sabbu̱ti̱ bur nai̱, nyi̱ mangke̱ du̱ro̱ diyen ka te̱e̱ li̱i̱kel ye̱ di̱, nyi̱ kung yaa diyen yaa cii she̱ mwi̱ye̱ she̱ di̱ tur nyinum me̱ru̱m e. Be̱e̱bil nye̱ di̱ kun kung de nyi̱ nyi̱mki̱n tu̱u̱ yang kabe mi̱ ma ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ mi̱ so̱ tu̱u̱ ro̱ kar kati̱n ne̱ nyi̱mki̱n adur te̱e̱ nwe̱ nu̱bu̱ nu̱ba Maa kun diine Dadiya nwe, Cham nwe, Wassa nwe, Tangkale̱ nwe, Ki̱rma nwe, kar nu̱bu̱ ko̱ nu̱bu̱ bwang kunel nu̱ba Maa, fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng diyen bunum ne̱ nyi̱mki̱n ne̱ nu̱ba Maa nyi̱ ka bwang kala lu̱tta nungel nye̱ mangke̱ di̱ suumo dure kati̱ng ne̱ nyi̱mki̱n ye̱, ti̱yẹru̱mbu̱l nye̱ kunun de̱ di̱ tab bu̱ti̱ di̱ tab bu̱ti̱ ka di̱re̱ coo bee tu̱m ne̱ she̱ a bo̱o̱re̱l she̱ mangke na tu̱u̱ ku̱u̱ra she̱, ku̱u̱rashi̱ nka noo saka, nku̱u̱ra bu̱ so̱ mi̱ nyine di̱ mi̱ tokkormin be̱e̱bi̱l me̱ yaa kabe, mam yin ne̱ tu̱u̱ dooshi yang cere ka nte̱e̱ yang cere di̱ be̱e̱bɪl me̱ mor de̱ nangwu̱ mi̱ ye̱rni̱n de̱ nyi̱mki̱n nuba Maa nyi̱ bwang kala lu̱tta. Nu̱bu̱ mị nnyalu̱m din she̱ kar yaa me̱cce̱l kuu le shiye, din mu̱ yang faa ke̱e̱shi̱ di̱re̱ we̱na dam din nwe̱na fang dam rab, nwe̱na fang bi̱raab ko̱ wolyong bu̱lto̱ ki̱ni̱ng ko̱ nyi̱ we̱ yim kuul ye̱ we̱ yim so̱ wom kuul yon nyu̱wo̱ mu̱ nyal shi̱ so̱ Hakimi nu̱bu̱ ko̱ kar mi̱ nyalu̱m din shii bi̱nnu̱ng tu̱u̱ nta Wassa bi̱yo̱ko̱ Dadiya na bi Kirma. na bi Tangkalo kar kuul shiye di̱ suu bwe̱ndu̱ ko̱ro̱ mma nyine ki̱n? bune nyɪmki̱n na sobkin nyi̱ tab bu̱ti̱ fo̱no̱ ko̱ di̱ we̱ yang turkel me̱ru̱m e? nangwu̱ mi̱ nye̱rni̱n nyi̱ bwang kala lu̱tta, bwang she̱l nukun. Fo̱no̱ ke̱lle̱ Yamba nye̱ so̱ bwe̱ndu̱ mu̱ a mune nu̱ng nangbu̱u̱r na Yamba nyi̱ cek bu̱ le̱bdi̱r nyi̱ we̱ ku̱u̱ra shi̱ na mwi̱ye̱ me̱ru̱m na ke̱lke̱l Yamba, Yamba kung kung be̱e̱bi̱l nye̱ fo̱o̱r di̱n ti̱me̱ ko̱ bwang kẹe̱shi̱ shi̱i̱r ka bune she̱ a datta ni̱bi̱ nyi̱mki̱n bu̱tti̱n ne̱ di̱ nu̱ba Maa nwe̱na datta kar a nunge. Mu kuwo bar Kirma nwe̱na datta nunge, mu̱ bar Wassa di nwe̱na datta nunge, mu̱ bi̱ƴo̱ mu̱ faa Yeya di̱ nwe̱na datta nunge, kar nu̱bu̱ ko̱ mi̱ ta kiye shi̱ nyi̱ bwang kala lu̱tta fo̱no̱ mi̱ sabo̱bu̱ti̱ mu̱ so̱ nyi̱ yang nangbu̱u̱r re̱ Yamba a dure te̱ti̱me̱ nta yelekin, te̱ti̱me̱ ta yelekin nyi̱ bi̱yo̱ ko̱du̱ ni̱bi̱ myal so̱ ko̱du le siyasa a ko̱ nyi̱ ta faake̱l she̱l Batile wu̱ bi̱yo̱ko̱ a ti̱me̱l nye̱, <noise> Nyi̱ kan faa nunde wu̱ fiidi nshuu yaa nyi̱ tab Tangkale̱ nyi̱ shuu nyi̱ yang bwe̱ndu̱ dur a lo̱o̱ yonge̱. Diyel wu̱ na mi̱ ka ku̱u̱ra na kunel mi̱ ki̱ni̱ng na nyi̱mki̱n ne̱ me̱ ti̱ye̱ru̱mbu̱l na kakambu̱l nye̱ dum ka kubine na nunge̱ na dukkum na shina do̱r nunde ni̱bi̱ faam bwe̱ndu̱ yange̱. Ƙu̱u̱ra ku̱u̱ra de̱ ko̱du̱ Batile diwe ti̱me̱ ko̱nu̱n o̱ ko̱du̱l Native Authority nu̱ba Maa de Batile dur yaata lo̱o̱ Bwaara bwe̱ndu̱ lo̱o̱ dur a munsho ko̱ ki̱ni̱ng nangwu̱ mi̱ ye̱rni̱n de̱ mi̱ so̱ ko̱nu̱n a ki̱ni̱ng fo̱no̱ wolyong nyi̱ fu̱ku̱ti̱ngki̱n nyi̱ kune din nyi̱ mfaa nunde, rab e̱ she̱ kobbin bwe̱ndu̱ nyi̱ sukum nyi̱ nookel yin ne̱ nwe̱, bi̱raabe̱ she̱ ko̱no̱ be̱e̱bi̱ bwe̱ndu̱ be̱e̱ be̱e̱bi̱l nye̱ maake̱l sobkin ne̱ nwe̱ war war de̱ ti̱ng ko̱ ti̱ng lamki̱n faaki̱n di̱ ti̱ng mi̱ so̱ di̱ we̱ nyu̱wo̱n mwi̱ye̱l me̱ di̱ nyi̱ye̱ nyine bwe̱ndu̱ duruum di̱yen nyi̱ faam be̱e̱kati̱ng le̱ nye̱ maam sobkin di̱ bwangmi̱n fii daam suu bwe̱ndu̱ nai̱ le̱ fii sobkin she̱ di̱ wa beekating di̱ yaa di̱ yi we̱ nu̱ngku̱rki̱n di̱ sabbu̱ti̱ yang bi̱yo̱ko̱ a lo̱o̱ be yang daam lo̱o̱, diyel sabbu̱ti̱ lo̱o̱ bwi̱ye̱ yang cere yaa maa ka bulung kumol she̱ tu̱u̱ sob bo de̱ yang tabshi̱ ko̱ ti̱ng ni̱bi̱ faa faa fiye din ka bwe̱ndu̱ ko̱ mi̱ maa naki̱n no shi̱ ma ni̱bi̱ kung yaa kab di̱ be̱e̱kati̱ng di̱ bi̱yo̱ di̱ ma faa sabbu̱ti̱ lo̱o̱ di̱ yang maa sobkin kwangshi̱ toh, kar wo̱ro̱ mi̱ <noise> cek bu̱ fi̱m mi̱ we̱ ye̱shi̱ fo̱o̱ro̱ diine Yamba yang cii mwɪye̱l nye̱ yang turkel nye̱. Cum cire nyi̱mki̱n di̱ shi̱ tu̱u̱ kwange̱, nyi̱mki̱n di̱ shi̱ do̱rke̱l yaa me̱cce̱l di̱re̱, nyi̱mki̱n wani̱ yo̱o̱ di̱re̱ ka yuu bu̱lle̱ mo̱ di̱ suum nyi̱mki̱n wani̱ be̱e̱to̱ sanki̱n. Yamba maa yu̱m nyi̱karki̱n.